<noise> bay dzi'k nak gu'n par xki gwiy ika' ika' mgiy una' xki, gwiygax mgiy gan xku'n nak una' y una' xkakga, gakda ika' trepend poke tal lë' yu ruid, sinda guꞌnnbeygax sker tib is chop is guꞌnnbeygax gan xkuꞌn nak unaꞌ y unaꞌ xkakga guꞌnnbey mgiy gan be mgiy dziꞌn y nakga unaꞌna gan be zixkwaꞌ guꞌn gow mgiy y be sge x̱ab mgiy be xge, después dzekna lëꞌ dios ineꞌdzga <noise> x̱in gunu gwiyga x̱in gwiyga xki, saꞌnga lëꞌ xki nap yu minn terpente xkaꞌ nap xki y nap lëꞌ yu ruid yu, <noise> nap lëꞌ gunu xki sinda guꞌnnbey seker tib is chop is.